आपणा माता कम्म मतलब भोज पड़ जवा बादा पड़ जवा। बिना रोकणा का लीयां हमेशा बिना निपटणो बहुत जरुरी होया करै। बड़ा ऊ निपटणां का वास्ता मिनाक ना चावां की हमेशा सही नीति और सही रणनीति ऊ कम्म करै। क्यूंकि गलत नित्यां रूक सहरो लैवा बो कदी ही कम्म में सफल नहीं होया करै और बिना बड़ा और अड़चन हमेशा आती रेवा औरर बो इन्नु कदी आजाद ही कोन पा सकै। आजाद कोन हू सकै तो बिना बो सफल भी कोन हू सकै वा हमेशा इन बात रा ध्यान रखणो चाहिये जको कम्म बो करै है बिना। कोई दुष्प्रभाव नीं होना चाहिजा।